खेड़कीन काँच कदी तूटी जाए, ती सबती पहले ते हाथमा राब्डयान मुझा पेरनू। न अलतेन जोत्रावी काँच फूटी निच्चे पोड़ जाए, तीनु काँच उटाई लेनो। ने वार्ध बाहरी ने साप करें साइट में मेल देनो। अलतेन नौलू काँच काच काज बरवर नप्ति करैं ज तूटरे त तुरी जगान ती। दूसरा सीशी अगर मुझा कदी खुलबाड़ा मर रहै तीनाक सीचा फूटी निकाले देनो। न आलतेन तेरमा नौलू सीशो लाएं वारध नप्ति करैं काटी लेनो, न अलतेन जुड देन नावलो शिसू साफ होई जाए और दूसरो शिसू लागी जाए।